أعتقد إنه إيه ليش لا؟ يعني خلاص بتدخلي مدخلات وبتسوي الفن أوكي بالأساس هو شي بشري، ولكن هو شي بشري يمكن إدخاله إلى الآلات وخلاص يعني الآلات تفي بالغرض عادي.